Toorõst süüki süvveh om jama tuu, et <hesitation> sääntsest om inemisel söögiainit <hesitation> kätte saiaq pall'o keerulidsõmb. Et <hesitation> egäsugunõ küdset süük, tuud om pall'o lihtsämb siididäq, kui <hesitation> toorõst süüki.